ba sɛrobiya ma'omi amiiwe a fuwe mi sura oro biyɛsi ma'a bonu yɛ bonunɛ mile a hɛ'a are lui a fuemi surɛ ho bonuso mimɛ arobɛ a fomite arobɛ huru don an hɛriranɛ lo bonu ma'omina han damawe hɛrira bena mu watiso <hesitation> toro ma fuemi surɛ aro lui aro lui bia danui omuna wawe vɛ ca maba bore abe luinu sin babe biasona bonu mami ɲon'ona nanu luini luinu sinba ba'iro bamuɲa we muwe variba muwe suaniba surana